Davlat <hesitation> jamoat xavfsizligi <hesitation> va tartibni saqlash uchun ayrim tartiblarni o'rnatishi muhim, lekin shaxsiy erkinliklarni ham shu tariqa hurmat qilish joiz hisoblanadi. <noise>